Ny tomaty amin'ny boaty dreky é tégna tsy maharitra elé satria lasa ratsy izy tsy mitovy tsirony amin'ny ilay voalohany zany izy ko hela loatra oatra oe efatr'andro akeo na oé dimy andro akeo tsy zay fogna ma helaela azy.